Este janaj la pahqanik ke nakab'anam cha wehchin si wulmood pa'na najaqam janaj este herramienta ruu' l <hesitation> la llave va jaa wulmood q'uun q'uun por ejemplo wula cosa taqee' ke nkamaj <noise> la kaab'al loo' reh wulmood hoj nqajaqam por ejemlo si nqaloq'om janaj sa qasopa va aves nkamaj reh nqajaqam